Hen, hen ba dega̱n nda̱ ɓak mpe la yong fe muop yong men muop muen dega̱ ɗwo la ɗie ga̱mai, so hen sa̱ shat hen da̱ yi, ma̱n ntwoot tong ma̱ɗwo pueshin yi nda̱ muop, nɗa̱a̱n pueshin na̱ ga̱pe ma̱nɗe ma̱ɗwo yi nda̱ muop, hen ma̱japna̱a̱n na̱, ma̱ ma̱nda na̱ ma̱da̱ ga̱shak nda̱ muop ma̱nɗe ma̱ɗwo pueshin yi nda̱ ma̱naƙa̱a̱ na̱ gaba ki ɗaya, ma̱nɗe ma̱ɗwo pueshin yi nda̱ muop, hen kuma nɗa̱a̱n pueshin nna̱ gəfe ma̱nɗe ma̱ɗwo yi, naan ga̱sa dip bi ga̱fe muop ntwoot tong shin yi mmen ɓak, muop ga̱ naan ga̱sa kuma ɗe bihok ga̱ɗong yi, ɗe bishieyil ga̱ muan yi ndate, kuma sa bishieyil ga̱ba ga̱nƙong ba, naan ga̱sa bishieyil nɗe tong nda̱ de ɗe ga̱da̱ kat men yi. Hen kuma ga̱fe hen sa̱ shat hok da̱ ɓak, ma̱n ntwoot tong ma̱ɗwo la ɗie ga̱mai yi de ɗe ɗie ga̱mai ga̱ru lu yi, nɗa̱a̱n ɗie ga̱mai ga̱fe tong ru lu, ga̱shin bi ga̱fe ɗe jap men ga̱ya̱a̱l yi, jap nɗasa̱na̱ nɗe tong ƙelleng ɗie ga̱mai yi ba, bishieyil yi ba, muop ƙelleng bishieyil yi ba men ma̱na̱a̱n kuma ma̱zem dega̱ ƙwal bishieyil nda̱ jap men ba, so nɗasa̱na̱ ma̱n twoot tong ma̱ɗwo pueshin mmuk bishieyil yi, naan kuma ga̱sa ɗe bihok ga̱ɗong, ɗe bihok ga̱taa yi nƙwam jap men, jap men la muen nda̱pe muop nɗe tong twoo jap men yi, nnie yene yi bishieyil ga̱pe jap men nɗe tong shin yi ba, so naan la sa kuma jap men tong ƙelleng bishieyil bi ga̱fe muop la nɗe tong shin yi, muop ga̱ epp ƙwam muop ɗe muop ga̱ ƙelleng bishieyil yi, kuma naan ga̱sa biga̱ɗong, bi nkong ga̱laa ƙa, hen shin ga̱ɗong.